Niisə mike bənə rəl sə i gbaa ni mi ali. Mi ge min site ɓa mikə nay nə kaw minu so i gbaaye malu ai mi kə yalgə mi kə dúgə nə i ko aya ida aya bə ikə maysi min mii miren bə kə yakəl rəl ali al ikən dúgə inə kə, niŋ ani bə minza dəl iyə mi təəsə mabu dəl iyə aw, min mii fa niŋkə wakati mini min yúsə yo kpaa ani miren bəkə yakəl rəl sə i gbaani mi ali miren təəsə gə mabu minu nə kawminu dəl iyə aw niŋ anibə mi ren bə kə təy-mi ren pekə təy danso mi re sikə mabu gəənu sə gəənu, gəənu i za ire mi pawsəgə nay sə pa ai niŋ ani mi ge bəni yakəl rəl mini sə i gbaa nə mi ali ən niŋ ani bə minkə mikə waywan kə mikə ləy lən har dəl iyə ikə bəsimi bən liikə ɓikənə ai danso mi kə kamə aa kə bənə vəl so i gbaanə mi ali. Niŋ ani bə mi ge min i kə walə kaw minu nə yaw minunə ko wanya ko may piyafu kə za kə wakə rəl lən ali niŋ ani bə mi ge min én pat akə bə, niŋ ani bə mi ge min rəl ikə re bə nə gə ali, diga tidi mi kə rey waləgə, to i kən za iza i ti ani ay kə ti ani may aykə ti ani, aykə ti ani gam i zo rəl so i gbaanə mi ali yakəl wanə mi ren bəkə so ren dinkə təy niisə mabu gəənu iza ire zo nə gə ani mabu gəənú ikənza ai nə kə mire yalgəgə mabu gəənú abə, abə, abə, abə, abə, abə laŋ pat kəy za kəy zo gam nini mi ge én ən nin ani so mi ge bə ni rəl sə i kə gbaa nəmi ali niŋani bə niŋ, ami bə mige kowayafú kə za kə zo rəl i gbaamin ali gani yalkəl gam musə pa abə aa re dasə gə yaw enu i bə kəy zo rəl so aare nin aa re bənəgə ani, təy sə aa abə nú ai ko waya fú niiso kasinə so wan re bənəgə ani.